Käeq tulõvaq kõrraligult seebiga kokko tetäq. Ja sis tulõ neid nühkiq egält puult, sõrmi vaihõlt ja käe sälä päält ja. Esiki randmidõ ümbruse või puhtas tetäq. Ja sis tulõ juuskva vii all loputaq nii kõrraligult, et siip ärq tulõ. Ja sis saa kuivadaq.